لعبتي المفضلة هي كرة القدم، أحبها لأنها تجيب لي حماس وحيوية، وكمان تعزز الروح الجماعية، لما ألعب مع أصدقائي نشعر بالتحدي والمتعة، ونستمتع باللعب والمنافسة، كرة القدم تحس إني أتحرك وأكون نشيط. كمان، وكمان إتعلمت منها الصبر والتعاون ، أحب اللحظات اللي نسجل فيها أهداف وتكون الفرحة في الفريق كلها، كل مباراة تكون فرصة جديدة لتطوير مهاراتي.